Zako kôfa mare fisalasalan̈a izen̈y za direkty mandin̈iky olo tsy tapa-kevitra amy raha raiky. Izy misy raha raiky tôkony tôkotry atô in̈y tsy tapakevitry fa mbala anano tsy anan̈o miaro eo izen̈y raha jiàby izen̈y